í þættinum í kvöld sjáum við umfjöllun ungra fréttamanna um viðburði Barnamenningarhátíðar í Reykjavík sem lauk við heyrum í kynni

og kíkjum á óperusýningu við erum ungir fréttamenn og nú verða sagðar Mikael Emil Kaaber var kynnir á opnunarhátíð þau Þórður Brynjar Logi

og Erna Björg hittu hann í Eldborg og spjölluðu við hann við erum stödd í Hörpu á Reykjavíkurborgar við fengum í viðtal hann Mikael Emil Kaaber sem er kynnir

ég en nei ég hef ekki gert það áður hvernig fannst þér stemningin í gríðarleg vá geggjað líka maður biður um brjáluð fagnaðarlæti mútur mútur mútur þannig að þau ná að öskra

góð spurning

það náttúrulega draumar geta ræst með Jóni Jónssyni en sirkushópurinn var núna að koma af sviðinu og mig langar að heyra hvernig þeim gekk hvaða hópur eruð en hvernig náið þið einbeitingu með fullan sal af fólki

æfa helling

maður líka búinn að æfa fyrir framan fólk

maður þarf einhvern veginn að hægja á sér

sýndi verkið dramatískir draumórar í tónleikasal skólans Berglind fór á staðinn og spjallaði við leikstjórann um verkið ljúkum þessum fréttatíma með myndum af hinum ýmsu viðburðum á eru aðeins brot af fjölmörgum viðburðum hátíðarinnar við þökkum fyrir